Bosaji manga-manga on, Patuuji bo petel-petel. Bosaaji do vowa, patuuji Bo do woka. bosaaru do ngata, patuuji Bo do siifa bandu goddo on.